Iaho raha sy mainsy mandingana sakafo na mandraigny, na atoandro, na hariva, ma- mandritry ny tao da gne e sakafo marandray e dinganiko! Satria igny mbola matanzatanzaky aminigny tratriny gnariva satria iny sy niasa gnariva, na mbola magna, managny tanjaky hindesoko miatrike marandray, fa gn'atoandro amin'ny ariva io tena sy lefitroko, sy oma aminio sy mainsy mihian-kany.